ପକଖୀ ତୋ ବହୁତ ପ୍ରକର ଥାଂଦୀ, ଜାଏଗେ ଆମେଂ ବହୁତ ପ୍ରକର ପକଖୀ ଦେଖୀ ବଗବାତା ହମାରେ ଚିଲୀ କା ଉପକୁଲା ବରତୀ ହୈ ଇତି ବାରୂ।